Koa fitafiagna zegny ai, marobe aby le tiako, fô io zegny ai arakarkale vôla ampelatagnanô, na de maro be aby ôhatra lamba tianô atô fitafy tiagnô alaigny tahaka, fô koa tsisy volanô de tsy afaka magnano andregny fa fagniriagnana ana zô ôtra oe koa mbô mahazo vôla andro hafa agny ai mbô agnararô <hesitation> tro mihitsy <hesitation> hividy lamba le tiako atô hatrizai. <noise>